Kuulgõq, ma olõ nigu tähele pannuq, et tiiq olõti nigu ütstõõsõga väega nigu kur'alt käütüti ja väega pahadsõq ütstõõsõ pääle, et <hesitation> noh, ütelgeq nüüd ausalt, kas tuu kaklus tiiq vaihõl muutsõ tiiq sõprust?